Pues cuando ut un penpa tumu este e fruta como anasa como sunacat un punpa un tsatuc tsucjaypa un wuti tajpa catsatuc a cas cab un nucpaguy pa caji a nas uypa u un abunu uypa adius cab pegatsucpa tsucpa ca yajcu tsucpa cay cuy cuando minpa ushin wuduyu cab un cuydatsucpaam para que ca este tsuquin wa tugu porque ca tsuquin uy cusuypa cay wats u cay jajtsucus uy cusuypa cay wats entu u cus cajpa tiene que un cuydatsucu para que cab tsucpa ca cuy masan y chiuypa ca tum y catum cab cusa wuju min cusuyu cuandu ya tsamaam casa cab uy yactsucpa tuwan ca cuy tugay como anana, como sunacat como buenu todo cab tun tsucpa loque tun tsucmuspa para que tun yactsucpa ca tun mata tugay ca tun yactsucutu papu para que juji wustucji tuwan tun pucjaypa cay tum y cab cusa wuju min cusa y cay uy tum tugay ca este mata tugay uyje.